Este kchuknik che ch'ajb'al qab' i xuq ke qchuknik chajb'al este s-aaq ch'ajb'al nejeel ri che kchuknik chqe xuq ke kchuknik <hesitation> pksiin ch'ajb'al laq ch'ajb'al este qq'ab' i nejel nejel wachi' este che txuu' mu che <hesitation> este xtqch'aj are' riil ri jabon chqe